Ña <hesitation> color kuii jan tá ngu kixaña mentexhí ña takon davii tá kini vii, kuii yuku nida yuku ka tá, kini vii nru kuia ña jan u'ña naka diniña ña color ña color kuijan, ta ki ngu ixaña dini ña vi hó, ini kuti yuku ka yuku yó ña kuia.